Pena ge ngone so pake gahi lefo, lefo surat, lefo toma buku, lefo majarita, lefo nota, lefo habari, sedaba lefo arab.